Na vota ca è fattu, nun si po fari nenti. Si ci havi a pinsari prima. Pi fari 'n esempiu, si putìssiru usari ingredienti biològici ca nun hannu pesticidi. Nàutra cosa chi si putissi fari è chidda di usari lu meli nveci chi zùccaru; usari ova frischi e mèttiri cosi aromàtici comu la cannedda e la scorza di lumiuni.